Eeee aminang'a itwanii ni ibooi eboyer la ajokon alokiyan keng ibooi naijokon ka heshima eheshimunit luche dai kotere einakinit luche arimatoi ibere ngini ng'esi eee amina ayong'o. amina dai eishimu itaan niche ama aa king'olik itaan aiche eting'ito ng'ichan etabia aitaan. enate kori ekiyan la iyani iyani ni ajokom. iyani ng'akiro ajokak na kitalakarito na etalakarito teni ayong ori na etalakrito teni ng'otung'a luche akidwang akian ng'akiro na karunok na ejie na kutokanana ejok ekiyan etabiya aitan iyani ng'akiro najokaka na italakarito teni akuj na italakarito teni ng'iteng'ia luche akidwang ng'akiro naaronok akiyan aa ng'akiro naaronok na kukorogana na iny'o akwaa echamakina arai ng'akiro na ajakok iteeyong alotabia actaan atamar itaan enia elosi cha elote kona. elosi itaan enia etabia keng'ea elosi cha epeoi akidwang ng'akiro nakarr nakaronok naepea itaan tooma nakiro naaronok ejok ng'akiro na iyaani itaan ng'akiro naajokokak na kiminarete yong'o etau atamaria ee itaan be atia elasi elote benaifanyi mama ngakiro na karinok na esusi ejok ngakoro nguna italakarito teni akuj aloboyer alokosi aloboyer ka dai aloboyer akuj anichedi or aloboyer actaan aniche tai. Kotere italakarito eboyeri keng'e italakarito ng'ai akuji ng'irotin kosi akidwang aa aki ng'akiro nakaalak na ejie ny'o epurot akimat epurot. tojii tom mm koniai kiyeny ng'itung'a ang'erit akuj ang'akiro naajokaka ng'esi akilot epeoi akilot kai akuj kie tolot kai akuju. tolot toewok ng'esi akirorit naajokon akidwang ng'akiro na neejie akurud ng'akiro na epitina akidwang ng'akiro nakoronok etaabia la esaki akuju la ajokon ng'esi ng'olo kiliko akiyeny'a aaa kutukanana kanen alobarbar akiyeny kanen aking'olikin ng'ikon de akushugulikakin ama kipang ekas ekol kon akidwang la akipany logela. akipany ng'akiro nakarunok. ngakiro na ejokaka ng'una na italakaroti teni akuju ka ng'oni dai luchie lukiya neke. ng'akiro naarunoko eng'erit akuj esaki akuj ng'akiro naajokaka ebachit anaaronoko ng'esi naaronok. ebashit anaajokaka ng'esi naajokak ka ng'una kadaang'u esaki akuju ng'irotin yok etoro ewapa edot lo ajokon akidwang la aronon eeeig aminaana itaan ni ibeei anaui keng'eeerot alajokon kuliko mara neke mara ama mara ama eng'erit akuj ng'akiro ng'una. Ebala akuju kir kichamunasi yona ka ekasukout koni kiboikin jik neni. kiboikin jik neni keyee akoro ori keyei akumuj kiboikinos tanaik ng'ichon cham tanaik jik eshida kon keyea akoro. keyea akumuj kimuja keyea ng'ichan tanaik kotere. itoruni akuj neni kipeari esi ang'irotin kadaana piaribo ng'alesi ang'akokes kos dai piari bo ng'ide kus dai. piaribo kiang'arasit achie dai kitowo ikoku ng'ine awui naka n, kitowa awui na ng'iiruwari ilosine, toloto, tolote ne kiboiki jik wape kitieremu akuj kaneni kaa aoiaro kon dai kaneni. kiteriemu akuj moi kaneni. king'araki akuju akidwang'aa iyei tokona leo neke. moi men. moi nene engerit akuj ng'akuro ng'ona. ebala jik kiboikini wapei jiki kiteremu yesu kaneni moi akwari na ebunio. kiteriemu jiki kiunuwa kiinuwa ng'ide kuj dai kuikoba itoruni apiaro kijuj dai kumbe itorini bo moi nalesia moi kus dai king'arak akuj kitowo awui ng'ina. kingarakii bo luche dai. king'arakii bo ng'ide ang'apusey. ng'ide ang'ikokiok king'arak akuju na iyakar eweso king'arak jikii ng'ide ngulu mm, ng'akuro na esakifeakuj ng'una tosubu alarot alajokon kaa itaan ni ibooi awapei anawui keng'. Aya ng’achie kiro nabo nae naechamikina kipanyi suwa ama ayong’o arai ng’akiro na ateni ama akiyen akuj, teyene akuju, kitoyio akujo, iyen yong’o akuju ng’irotini kon dang’u ejokak mamu nyebuni ibere kitolomak yong’o eyakasi ng’imalaikai akuju kigokiyete yong’o alotooma awui nakon ng’ina, kiyokiyete yong ijok iyong, teni kinyamit yong akoro eyei akuj ayeni nielemunia akumuj na kisumuja yong bora yong tasaka yong kotire ebala ng’es tanyarai nabo keirari, kotere ebala ng’es tasaka ng’una iremunete, ibere ichie ni ejok ng’eri ng’ini kisak yong akumuju erot aloajokon, inu ng’onde, ino ny’o, king’arak teni ngijirani king’arak teni akidwang’a akiboi kong’ina, kiteriem be itegemearit aliwai, karai ng’akinyir kon kichida yong, kichida jiki erot la emuja yong, erot la ikoniai tabala yong akuju tanyarite akuj echiesa ejok teni aking’arakin iyakar eweso king’arak robo ng’apuser, king’arak bo teni ng’ikokiok, king’arak. Akuju ibere naipolon niepolon niechamikina ng’oni kimechakini, akuj ibere niapolon niechamikina ng’oni kimechakini akuj ibere niapolon niechamikina ng’oni kigeno ngesi teni ayauni ang’arasit na anakopo aloeldorete yau kiteriemuni suwa kaneke ana ana alodwar. Pekiyeni suwa atamar itoruni alorot kaali. lakini mungu ali ali abu akuj yao kaina anakop anakalinoni kiriemuni suwa kane. arai neni daang'u ng'irotini akuj. ng'esi efanyi akuju tosub ng'akiro ng'una kiin suwa ang'arasit natokona kiania suwa akolong'it na, kibaka suwa akuju kiendelea kong'ina topia akop kosi. akaunti kosi alodwara king'araki teni ng'ikapolok kaina. kiinak suwa emsada laking'ara kinor anakop kosi, akuju kibala suwa tang'aa ng'irotin kosi akisekin leo tang'aa jik akuju ng'irotin kosi sodi ateremuneta suwa akumuju. teremunete suwa ibere niking'arakinia ng'ode kosi luolosio losukul toloso al toloso looo badingii. toloso laform four losukulu akuju iyona ing'ari ng'irotin kosi. ng'akiro naesaki iyong'o tosubakin anikosi. king'aren iyong akuj. king'aren yong nioedorisuwa imam yong lakini aniiyei yong'o ing'ari yong ng'irotin pekiyeni suwa ben atamari ebuni ang'arait kiriamakin kasuwa lakini ibuyong tang'aa ng'irotin kosi kiyau ng'ipeyok kosi anikalnoni kisiriama kasuwa ee.